Kɛɛnya de la ninsɛka n wa nyaŋɛ tɔgesɛ nɛra kua. Kɛɛnya ba'a tara la nyɛ niihi la puan. Kɛɛnya de la niiŋa n nɔŋɛ a taaba n boi zi'an. Kɛɛnya wan nyaŋɛ vɔ paa wuu yuumpinii. Kɛɛnya tari la anama dita gee mi vɔna wuu nɛresaala la, bɔna la a taaadaana ma'a gee kan nyaŋɛ doose nidɔɔ pa'asɛ.